اخضر طبعا, udogo desika ju sabahinani, fejiro fala kir maska fisho igosa, desika sabahekog, nouginane shaado geshil ewirfi, kashrangayko, fuliko, ilayko, marayko ayy desika gugna, julley desika gugna, baram tanga gugna fenti gugna, shajar maleka, nabagi <hesitation> neemi, ayy haja desi maleka ajgiru gugna gongaylo, يوم سعيد يوم صباح جديد iga gongaylo.